Serrano, serrano, huajillo, huajillo, serrano, uo <hesitation> chile de couetl, chile de couetl uoh chiltepineh, chileh tziquitzitzin, chileh coconeh mochiua ca pomeh tziquitzitzin uoi inon nochi mochihchiua para tehuan ticuah ca mochihchiua ipan timolcaxitl, timolcaxitl tecuah. Totonia totlaxcal uo tohtoletoh nochi titlahtlacuah ca nogiente ca nopeluan, nosouau, can nosouau uan nopeluan uan najah quemeh tahchin namochi titlahtlacuah tlimach, ticuah nochi inon quemeh ca inon comida tovepohqueh ica inon tlacual tovehpohqueh tovehpohqueh titziquitzitzin teeyan ica non tonanahuan techmacaluia matitlacuacan.